پیزا له بېلابېلو موادو جوړیږي، او هر کس یې د خپلې خوښې مطابق جوړولی شي. مشهور توکي يې دا دي: پنیر یا موزریلا، ټماټو ساس، مرچ او زیتون، پیاز، مرغانو غوښه، کباب شوی غوښه، سوسج، بیزو، مشروم، اناناس، پالک، شین مرچ، تور مرچ.